Belzika izy io zany pays akaikikaikin'ny France ao raha io, de zaka tiandreo zany <hesitation> resaka crêpe io zany b- io zany raka tegna hoe mety amindreo tsara mihitsy zany kaofa anao zany mikarakara kalindreo zany ataonao crêpe de fa kiasy zany e <noise> metimety amindreo zany crêpe zany. Bakeo reo tia raha atao frity ireny, abakeo rehefa raha tonga amintsika aty reo ataonao filao frity reny, mety amindreo tsara mihitsy raha karaha zany.